það kemur Japönum á óvart að jafn lítið land og Ísland eigi svona stórkostlega sinfóníuhljómsveit segir Vladimir hljómsveitarstjóri en hann stýrir Sinfóníuhljómsveit Íslands á þriggja vikna tónleikaferð

sem nú stendur sem hæst Halla Oddný Magnúsdóttir fylgdi hljómsveitinni af stað í það er að mörgu að hyggja þegar tæplega hundrað mann

ferðast um fjarlægt land og heldur tólf tónleika í ellefu ólíkum borgum við tókum fyrst Vladimir

tali áður en ýtt var úr vör og spurðum

ferðarinnar en hann hefur stjórnað Sinfó í yfir hálfa öld og séð sveitina vaxa úr grasi

feykilega mikinn undirbúning og mjög langt eru fyrstu tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Japan að verða að veruleika hér inni í

áður en við förum það er

það hlakka allir rosa mikið til að spila í

sem og öðrum japönskum borgum var uppselt á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands á traustan aðdáendahóp í Japan en svo er auðvitað japönsk stórstjarna með í för

píanóleikarinn Nobuyuki Tsujii sem hefur verið blindur frá fæðingu og er elskaður og dáður í heimalandinu þetta búið að ganga hingað til bara ótrúlega vel þetta er bara magnað þvílíkar viðtökur kvöld eftir kvöld eins gott að við vorum búin að æfa

alltaf beðið um þau þetta er bara ótrúlegt og svo mikil hátíð og

gefur það svo vel til kynna á sviðinu áhorfendur fagna og þetta er bara svo dásamlegt við getum verið stolt af þessari hljómsveit þetta er slík landkynning ég held að þær gerist ekki

margar betri hvernig hefur Japan tekið á móti ykkur hvernig er fólkið að upplifa landið er algjörlega magnað að koma hingað þetta er í fyrsta sinn sem ég kem hingað og einhvern veginn að finna þessar móttökur fólk er

svo ótrúlega kurteist og gerir allt til að allt gangi upp það er her manns að hugsa um okkur og láta

ganga upp þetta er skipulagt upp á mínútu hér hér þarf sko alveg það tekur mínútu að fara

við erum með níutíu og fimm manns þannig að þetta er ekki lítið skipulag arna líkir svona tónleikaferðalagi við

hljómsveitin styrkist og eflist með því að reyna sig á erlendri grund prófa ólíka sali og spila sig saman í nýju umhverfi það sem er æðislegt fyrir okkur og við fáum svo sjaldan að gera á Íslandi er að fá að spila oftar en einu sinni líf tónlistarmanna á Íslandi að

að við erum alltaf að undirbúa nýtt og nýtt og spila það einu sinni sama hvort það

kammermúsík eða einleiksverk af því að markaðurinn er svo lítill

svo æðislegt fyrir okkur að fá að gera þetta sem flestar aðrar hljómsveitir gera að spila verk aftur og aftur og það gerist alltaf eitthvað nýtt og við þróum okkur og verðum betri og betri en hvernig líkar áhorfendum og